کار جیک اک میکینیکل یَنتر ہے جو واہن اوپر اٹھاؤن لئی ورتے جاندا ہے۔ تاں جو ٹائر بدلن جاں مرمّت دا کم کیتا جا سکے۔ کار جیک عام طور تے دو پرکار دے ہوندے ہن، سکو جیک اتے ہائیڈرولک جیک۔ سکو جیک وچ اک موٹا راڈ ہوندا ہے جو مکینزم دے سہارے کم کردا ہے۔ جدوں ہینڈل نوں گھمایا جاندا ہے تاں پیچ والا راڈ اگے واددا ہے جاں پِچھے ہٹدا ہے۔ ایہ گتی وِدان اوچا کرنے والے برچے نوں اوپر اٹھاؤندا ہے۔ ہائیڈرولک جیک دباؤ دے سدھانْت تے کم کردا ہے۔ اس وچ دو سلنڈر ہوندے ہن، اک چھوٹا تے اک وڈّا۔ جدوں لیور نوں پمپ کیتا جاندا ہے تیل چھوٹے سلنڈر توں وڈے سلنڈر وچ دباؤ نال داخل ہوندا ہے۔